Ara arabiki kuae yande puere yamo janga barabiki, jokuae ara jaeko tenondegua ara ñapua yaja baraikiape bae jukurai yandipi reta